ما عمر ما بين ثلاثين والخمسة وثلاثين، على خاطر العمر هاذيا فيه <hesitation> برشا النضج العبد يولي يعرف روحو أكثر يولي فاهم روحو اكثر <hesitation> يبدا عندو اكثر خبرة في الحياة ويبدا يعرف كيفاش يواجه التحديات بالنسبة ليه هو بطريقة تريحو هو ويولي يستمتع باللحظات الجميلة ويولي في خدمتو ستابل في بدنه ستابل في حياتو ستابل.